Kuape jae ipuere oyandu iru guira reta itibiñe va jaeko sintose kua ko jae iru teta rupi oiko va reta erei ko kua yande ñaia rupi oikova reta jae ayuru reta kuareta ko jae ipuere opaete mbae kia uendo ye imiari uendo ye kia kirai opuka imiari oyaeo jokua rami etei kua ayuru reta guira reta oyapo vi jae